Mining ane, ko kyawe sukul, kyatau nasar awe nasar konyil akenge chikipo keny, asoman nasar aweee kilas aeng'e kilas aeng' kilas somok kilas ang'wan, kinait kilas ang'wan komach ko uuit sapet ang' yoe akopa ng'alek ap kitapushek, akoi anyoni kaa. anya ko kyamitanei ko kikitepchei ak ak netupcho ak kamenyu, koking'ap kolechon wui anyun ka sipi ipi- ipileinte kekonik rapishek chepo kitapushek, anyo naitu kaa komamito, komami miin rapishek, koyaach awa kepe kepe timto kopeketil ketiik, ketil ketiik cheu nyikisen kap komye, ke ipu ketik kei nyeke nyapangan, kenetan olekipang'adai, apang'an kepeel makaiyek, kokii petushek cho kokiraisi makayek ochei, meleen ki kimamii rapishek chetya, koyalde makayek kei, anyoru kunieshek aeng', koyam kitapushek kei, awe anyun, awektekei ipaal ipaal kitapushek kei anyun, atestai kunoee klas muut akoi lo, akoi tisap, akoi sisiit atar. A- a- apartosi kunoe, yakarerwan eng' ng'alek ap kitapushek, ai ayai kasinoe, awek tuun atar klas sisiit, lakini eng' saii, ko koapaipai amu meleen tauu nekinye, kya kyasikchi saii, ma- ma ya, olekyait saii kome aya kapsa, kya kyasikchi ochei, melen tokouu atkinye. akot lakok chuk ane saii ko kokokilikei ochei, kamu ma- mapun ichek sapee nekyapun ane, make ma- makere ko koroom akot sapet nemii ichek saii kuu ni ki nyoo achek, kararan ochei neng'wai.